Ya, bet on bet war Enez Vriad.

Youenn Drezen, Loeiz Herrieu, Fañch Peru.

Labour 'zo d'ober c'hoazh.

E-barzh an ifern emañ an Ankoù o chom.

Predoù mat-tre am eus bemdez, pa vez va gwreg oc'h ober boued deomp.

Spot a anavezan, ya. Ur c'hi bihan eo a vez kavet e-barzh levrioù evit ar vugale ha pa oa bihan va re din-me pet gwech n'on eus ket lennet levrioù Spot 'lec'h ma veze klasket Spot dindan ar gwele, peotramant barzh an armel peotramant el lec'hioù iskisañ 'lec'h ma'z ae da guzh.

Ma vefe gounezet al Loto ganin, sur a-walc'h e rofen ur prof bras d'ar skolioù Diwan.

Un dra spontus eo pa ouezer kement a draoù a anavezomp bremañ diwar-benn ar cheñchamant hin a zo o tont, ha skiantourien o deus labouret war an danvez-se aaa tud na fell ket dezho sellet, hag anzav emañ o tont, kenderc'hel a reont da c'hounit arc'hant hag o tistrujañ ar blanedenn. A-benn nebeut e teuio ar vuhez da vezañ dibosupl war an douar.

Hegaset e vezan gant an dud ne heuliont ket reolennoù ar gevredigezh

Ur roched hañv a zo ganin gant milginoù berr. War c'horre em eus lakaet ur sweat-shirt peogwir n'eo ket gwall domm d'an eur-mañ ken. Ur re vragoù berr ha setu tout. Brav an amzer, n'eus ket ezhomm muioc'h.

Micherioù e-leizh a vez er bed met unan eus ar re wellañ eo bezañ war e leve.

Da vare Nedeleg ez an betek an iliz-veur da sellet ouzh ar mabig Jezuz e-barzh ar c'hraou.

Mont a rafen a-walc'h betek Karnoed da vizitañ Traoñienn ar Sent. N'on ket bet morse ha koulskoude e vez kaozeet diwar-benn an dra-se alies.

Ne selaouan ket kalz sonerezh ken, koulskoude e plij din selaou sonerezh klasel pa vezañ o ferañ an dilhad.

Evit va deiz-ha-bloaz ne ran ket kalz a dra nemet tapout ur bloaz ouzhpenn.

Hunvreet em boa e ranken mont da labourat en-dro ha koulskoude emaon war va leve abaoe ouzhpenn dek vloaz hag erru du-hont ne ouien ket ar vicher ken. 'Oan ket gouest d'ober gant ar mekanikoù a-vremañ, na netra.

Kastell an Duged e Naoned euu da gentañ euu Menez-Mikael-ar-Mor n'eo ket e Breizh, n'emañ ket e Breizh, setu n'eus ket moien da lavarout. Lakaomp Menez-Mikael Brasparzh euu Karnag hag ar peulvanoù, Beg ar Raz euu Lokmazhe, kêr Vrest. Petra 'vefe brudet c'hoazh Stad football Roazhon met n'em eus ket soñj eus e anv.

War meur a enezenn vreizhat on bet : ar Gerveur, Enez-Houad, Enez-Edig, Enez-Groe, euu, Enez-Sun, Enez-Vaz, Enez-Eusa, Molenez, Enez-Vriad.